Men do'stlarim bilan vaqt o'tkazishni tanlagan bo'lardim, chunki baribir tengqurlar bilan biz erkin muloqot qila olamiz, sirlarimizni aytolamiz, yaxshi-yomon kunlarimizni birga bir-birimizga qo'rqmasdan, ikkilanmasdan aytib berolamiz. <hesitation> Oilamizda qandaydir baribir u qadar yaqinlik bo'lmaydi, kattalardan tortinish hisi bo'ladi.